Manahaky anizao moa ñy fomba ikarakaran-teña salady mahavintse ro mahafapony ñ'ainteña: -ñy fahaizan-teña mifily ñy raha ho ketrehin-teña. manahaky anizay ñy traka. g ny legimy. ñy voamaina. ñy vary; ñy fifilian-teña ñy hany misy proteiny :ñy henan'akoho. ñy henan-koso ñy henan'aomby. ñy atoly. ñy fia ;manahaky anizay koa ñy fampiasan-teña ñy raha tsy fiketrehin-teña sanandro.